पीट कोरपाक जातो वेळ आनी आनी कास्तिक लागत। पहिले गांव रोवपाक जाय आनी ते लवपाक जाय हे गांवाचे। कोणेओ साफ करून तांतून असलेले फाटोर किताणु। आनी हेर नाका असलेलें वस्तु सेपाराध कोर्तात उपरांत हे। गांव गिरनिर वरून ताचे पीट कोर्तात हेम पीट फाफडून। फाफडून तांतून उरलोली मत्ती आनी किताणु साफ केले। अपरण्त पोरती हे पीट आनिक बारिक कोरुंक गिरनिर। वोरतात एकरेक हेम तोयार जालेम पीट पोत्येनी भारतात।